a nucozo ura mi ɲiana mu a benɛ mu cunu buwa ma tete o ɲian a bepɛ a han ɲian o we cɛra han tuwa a han ɲian wa we dira han dia ayi bɛ ura o nia o ɲiana to mu a tonu ma tete to mu a tonu purke a han ɲian dɛnu na wesin a baba ara a we dɛ han ɲian hiase han do'uwa ma ɲui ma tuin a we baba a nɛ a ho brosi we zo han han pantine a lera ho non'on wure mu hi wo to ho dɛnu na sin to hɛtian o wa woro ma nucoza to mu sin a to mu han yɛrɛ sin bɛ wa lamɛ o na abe o ɲian cu